شوف الرياضه لي نشتي نلعبها مع الأصدقاء ومع الأصدقاء الصحاب، هي الكرة، ياو خويا شوف، كي كنا نروحو ذراع بال- <hesitation> بالحملاوي، نروحو ثما نلعبو مع الجماعه، يا ودي تموت بالضحك، ساعه يندو فالطونوبيل ،ساعة نروحو فوق هاذيك، ساعه نروحو نجرو ساعات نجو نمشو ساعات نمشو ما نروحو نقعدو غير فالديار خليها لربي سبحانه. <noise>